ٹوتھ پکسُک مقصد چھُ دنٛدن منٛز گنٛدٕ ٹُکرٕ کڑنہٕ خٲطرٕ دنٛد صاف کرنہٕ خٲطرٕ استعمال یِوان کرنہٕ تہٕ کٲشِرِ زبٲنۍ منٛز چھُ ٹوتھ پکسُک مطلب ٹُج ۔